من ضمن الألعاب اللي أحب العبها أنا وأخوياي هي لعبة الاونو بتكون عبارة عن أرقام وألوان ويمديك تلعبها مثلاً مع خويك مع أخوك او اياً يكن سواء انت وواحد او فمجموعة من اثنين او ثلاثة او أربعة <hesitation> هي ما بتاخذ وقت كبير وفي نفس الوقت بيكون فيها حماس أكتر ونوع من انواع االمنافسه طبعاً